عشان يكون اكثر ترتيبا تنظيما في البيت. اكيد اول شئ يتعود انه ما يكون شخص عشوائي. يعني ما يتعود انه يرمي هنا وهنا وهنا. بحجة انه بعدين برتب بعدين بنظم يتعود انه كل شئ يحطه مكانه في نفس اللحظة. كل شي يرتبوا مكانه في نفس اللحظة. وكمان يتعلم من مواجع موثوقة كيف طريقة تنظيم الملابس تنظيم الاغراظ تنظيم المطبخ وكدا.